घरमी पास्ता रे पिज्जा बनाउनाइ लागि त पैल्ली त्यो कसरी बन्नोछ त्यो बनाउनाइ लागि सामानहरु चाइयो । अब पिज्जा त मुइले खागो मात्रै छ बाइर कसरी बनाउछन् जान्या आच्छी । अब पास्ता भन्या कइलकाइ घर स्याट्ट नास्ता खाने मन लागिन्झाइ नास्ता खानाइ लागि बनाया छु । तैगी लागि पैल्ली <hesitation> बजारहै ल्याया हुन्या पास्ता पानीना नमाइगा पखाल्ल मन लागिन्झाइ पखाल्यो नत्र पखाल्ल मन आच्छी भन्या <hesitation> तात्तातै पानीमा हालेर उमाल्यो एकछिन तैगी पगाउनुपण्यो । पास्ता पाग्तासम्म प्याज, लसुन, टमाटर क्याक्क्या चाइन्या हो मरमसला ताइनो हाल्लाइ लागि त्यो मरमसला तयार अद्दो पण्यो । अब पास्ता पागिसके <hesitation> पागिसकेपछि अँ पास्ता पाकिसकेपछि तैगी हल्का <hesitation> ठण्ना पानीले पखालेर ताइनो मिसाउनाइ लागि पैल्ली प्याजस्याज टमाटर समाटर क्याक्क्या छन् मरमसला भुट्टु पण्यो । मर भुटिसग्या मरमसलाइना पागेगो पास्ता लै हालेर भुटिन्झाइ ट्याक्क अनि हर्र्यो धन्न्यो काटेर हर्र्यो धन्न्यो लसुन छ भने त्यो पनि मथिउणाहै छणिबट गाणिन्झाइ निगै हुनोछ । पास्ता तयार हुन्छ वछि पास्तागी लागि खानुपण्यो । पिज्जा भन्या था आछिन हा मुखिलाय कसरी बनाउनाछन् भनेर ।